अगर आपको जन्मदिन आने वाला है और आप चाहते हैं। कि आप अपना जन्मदिन एक आदर्श जन्मदिन के रूप में मनाएं। तो इसके लिए आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम सब लोग भारत में रखते हैं। और भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं। मानना हमारा कर्तव्य है। और हमें अपना जन्मदिन पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के जैसा बनाना चाहिए। सबसे पहले आप सवेरे उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूना। उसके बाद भगवान से दूर से प्रणाम करो। फिर उसके बाद हनाई धोये के बाद आपको सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। और शाम को किसी न किसी गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। वो चाहिए गाय को रोटी देना भी हो सकता है और केक काट कर। मिठाई एक दूसरे को देना और दिया जलाना चाहिए न कि भोग लगाना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना एक आदर्श जन्मदिन मना सकते हैं।